Tarihi lesdi mai kanjum on latti lesdi je mari sembe hore majum yende nai lewru jue-didabre dubi ujune be temerre jue-didi be chappan e jue-didi e jue-go.